Hu u un. hí kuka jan ta kito jan kuchoti chí, ta kuao nre dinio tá hu u un. danoto ta na keo, natio dinio tá, chino iin cola dinio tá ñajan ngu va kuka jan chí kuka ján nanó ta nre dinio.